Animal a niga teron ngiligi lia. a poum. a poum a kate likote gilia. ekate lu hasegilia money. nigana. kameya toa poata. aliu likotiya poum. a. a. poum e keyu topisu lan te posameyene tsinanen. sa liu likote ten. ali likoteyen. me lana. melana tu tolima tom ta tsiho. sa poum e pan. a poum a li ngil ove ya poum eni. taranahe ron hengu ranga. poata tiron ranga neyalia nalia nonei e ron hengo. nonei matatenngala sileyi ga nowa kanou. ga ngala siliya kanou. emoa. hahaloso nua hasi lia gona hanoeyen. go las meyen. a poata ti gala yalia i tasi. e gala gono meli tasi. poata ti laweli koko. e kete gono meyili koko. metiron lawulia tara bun hani me. ne. me. poum e lagono melia. a solonats poum taralia e. e ampi. e kameya toa poata. li kanuaya tara tokui tar. bo katun te kato hamateren,. mamala hate haseyilia ti kato haamaate meyena poum. me lana. me lana. ali seke haski hamanasa taleyats oum tar. e naha koruna. sa poum tar ma bututi. Turu. u firstpla u lan. u hahuolinu lan. hatopisanu lan. lie mamala ateyi. a galapien i lama. me hatero lia. o mama. a poum e mate tala. a berebana ili e hahol nelila poum tara ra. sali take. i ahana torir. lia mamasayi. tara naha, apoum a pana ka. te ngil ova yeg lia turu nitoatoa tar. a poum. a lie likoto begia poum. alie luegena money. sa poata te markato meyena poum eni. li mamasayi. a poum i pile kakap tun lasina poum bate kitseren. batena nguleren. sa poata timi hateyenlia. alia. torir alia. li taten ma ranga meya tson tar. tara naha. ali hakats ove ya poum. ali olung siliya a poum. temar olung silmi lia poum. a barbani petomtalasi a li olungia katun a mate kabe moa. ali ngala siliya poum. Tara naha poum a lilikoteya poum te topisulan hogayen te posa meyene tsinanen sa li likoteten. sa poum eni. eni nua. alie kanuahas meyegu hakats tara nonei ats poum eni. galapien eron haterilia go sake ta poum go hakapots meyilia poum eni. kaba lie ron hateregen. alie manapin likoto lenegi ta poum. tara naha. poata ti likote yelia poum. a poum e ma hakape yo ngil no hakats tar. a poum e hereya. u katuni lu pinpineyen. a poum a ma hakapeyiu ngil tar,. sa lie. ni hamanasa. lie ron masak. lie ron ngil ova yega poum tara nitoatoa tar. nitoatoa tar. lie. nitoatoa tar. lie peg. lie mas likotega poum tara tara naha poum e. e pan balana tara culture. tara ni buka. i bougainville. sa poum. a poum a toa ken ka niga te napin taguhu potseyena lia. na u katuniri bougainville. mamana kannou a pan. no suakopo teron kateri ahana han i bougainville. luma napin taremi a atun. lue tara laseyema baskete poum. ahana salolo.